الشهر اللي كيعجبني هو شهر رمضان حيت كيكون شهر كامل شهر روحاني كتجمع فيه العائلة وكنديرو شهيوات متنوعة و تيكون واحد التنظيم رهيب